Minoraning derazasidan atrofga qarab kimdir o'tib qolishini kutaman. Ovoz chiqarib yordam chaqiraman. Agar imkon bo'lsa, matolardan arqon yasab pastga tushishga harakat qilaman yoki xabar yozib qushlarga bog'lab yuboraman. Agar telefonim bo'lsa <hesitation> balkim militsiyaga telefon qilarman.